لا، مو جميع سلالات الكلاب ودودة على قدم المساواة، طبيعة الكلب ودوده تعتمد على أكثر من عامل، يعني بعض السلالات تربت عشان يكون عندها طبيعة حذرة. وقائية، لكن السلالات أخرى تربت بتكون ودودة ومحبة. وفي طريقة الكلب اللي يمر فيها ممكن يكون يتشتت، وعلى حسب التجارب ال مر فيها.